Oy, zahavo moa, agnao isaka misafidy a, agnao de mahay misafidy e raha any e, zahao moa hasarana raha, aha toagny moa karô ka lafo, takeo moa karakory moa fomba fa, safidianao raha io, nefany zaho lesy misafidy mi fa de ah bilobiloka de simba de karaha karaha rasirasy foagna, fa agnao karaha mahita raha sara.